A tsiwan ayuma hamba lizai <noise> ayama aure wanki ti aure tiji farko kutin danti bade duniyaki ji annabi adamu jikulla gorabuwasi wuti di dima am dizigaza gyamazikitusu to tlimdo tsigitatlim disoma vurkabi kagadi so madimaki cassi jikai har buwuku tuwamma to ti aure arara duhamba fiye sinatlim eatsigitama ta duniya fakwa vurkaka toti ma ti galu divurkau to vurkaki kumar wawun tidaamatsiyi garna do rayuwa na duniya. Tobuyan wanka fakwa vurkaka kalpuku kwabusaiba wutliminihu watlatlinka to tlinjiburahu diburahu durayuwa na duniya tima fakwabafaika fazuwa attlim, tlima divurka nitlim, tlimma yinsi kuwakarayathm sinoka tlemma gibadivur we tlima tlim ji buratlim diwanka diwaka har duniya dibuwa mimamikabamaika mizuwatacibu tlimma ditavunari tlimma kwaba tlinaika dizuwa sinanelim damati cure hanbadezai tida matsayi gurna de rayuwa na duniya to tidaidimahamba dimaka wunu ti aure dimawun mado wasu dole fakabi dima aureka faburatuvannihu wi, waya demaki deyada yamahu. Wanmi siba midata zasallal fakwa kina an ka to inna hamba businiza inna hamba taniza inna lapiyewati naza deyan tayamuku hamba zejika aure dida <hesitation> daraju arara komeki adaraja dai aziriya aure jimara kowainaki aduniya bamma dama aurayu dashiki yinsi dizaiwanka to ado aureka nisimbu dabamabam tuhi tuhi toti aure sabodu darasanusi arara komai doti rayuwana misibu to muna tsiru wun dika tinaninuwunjika do ti <hesitation> aure.